في أحد الأيام، كان فيه شبح يخاف من الظلام. كل ليلة، كان الشبح يدور على أماكن مضيئة يختبئ فيها. في يوم من الأيام، تلاقى بطفل صغير يحب يلعب في الليل. الطفل لاحظ خوف الشب-الشبح وقرر أن يساعده. علمه شلون يستخدم ضوء القمر والنجوم عشان يشعر بالأمان. مع الوقت، بدأ الشبح يتغلب على خوفه وصار يستانس بالليل، واكتشف جمال الظلام والهدوء اللي فيه.